إذا عندي وقت فراغ في اليوم لمدة ثلاث ساعات حقضي ذا الوقت إنه أتعلم شي جديد، يعني أنا دحين أنا في مرحلة إني أدور على هواياتي وأحاول إنه أطور منها يعني، ف- <hesitation> أحاول إنه أتعلم أشياء جديدة كل فترة عشان أشوف أنا إيش أحب أكثر، <hesitation> كمان أحب أكيد إنه أنزل النادي الرياظي <hesitation> أتمرن يعني، لأنه الرياظة مرة مهمة وتغير نفسيتي بشكل كبير.